اه <noise> راح آخد معي ماء لأنه أهم شيء ولازم أكون متأكد أن عندي كمية كافية، <hesitation> طعم خفيف مت-متل مكسرات أو بارد طاقة عشان أقدر أتحمل اليوم، <hesitation> كشاف أو مصباح عش-عشان إذا جاء الليل، بطانية عشان استخدمها للنوم، كتاب.